Kam ndə sum ndə koa kala ɓaatənira amma bə sob mbəsa səba yín kwasi sosaī adob mbəsawa ma soꞌo, ma sob kwaãwa ma sob titowa a hans ete wod wod wabo ən keẽ a tírí bə sol mbəsa səba a so woda, to duk siyi tinima insa pelev a kado ete yín kadsə a puttǎǎdiwa kuna yi kwasi peler thana tang wina siyi ka luktu semra hansa amma bən so boɓoss maaso ɓən so ən so, bən so maaso mbə sob bəsa kən a to ma siyo a sək mbəsa pelev un kwasijəwa don mee semra nə <noise> tas bə sob mbəsarawa pə ngama yi sə kənwã maa yin kwasi siyoo siyaa sal sal la lawa ngən kaɗa ɓaats hur hur ɗen ngə tunffm dek ɗek ngə sob mee tomon a ho nə ngə no ngə sobo sob mee tèudo ma ngə nə ngas soꞌo ngə too ɓong shime ūwâ maa ndə bə sob mbəsaba um kwasibə kawa.